komiði sæl loftslag á jörðinni er að breytast og talið er næsta víst að hlýnun verði orðin meiri en ein og hálf gráða um miðja öldina haldi losun gróðurhúsalofttegunda áfram að aukast í sama mæli og undanfarin ár í nýlegri skýrslu loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna kemur fram að gera þurfi byltingarkenndar breytingar á samfélags og efnahagskerfum heimsins ef breytingarnar eiga ekki að fara endanlega úr böndunum og valda stórkostlegu tjóni hér á Íslandi geta vandamál sem fylgja hlýnun jarðar virst ansi fjarlæg enda hafa þurrkar og skógareldar ekki valdið okkur miklum búsifjum en að einu leyti geta loftslagsbreytingar haft gífurleg áhrif á lífskjör okkar og efnahag í allra nánustu framtíð hafið í kringum okkur er að súrna og það getur haft mikil áhrif á

sem við höfum byggt afkomu okkar á um aldir hingað er komin Hrönn Egilsdóttir

doktor í velkomin takk fyrir ég ætla að byrja á því að spyrja þig er raunveruleg hætta á því að sjórinn í kringum Ísland súrni og hvað þýðir það eiginlega það er ekki raunveruleg hætta á hann er að súrna og

Hafrannsóknastofnunar síðan nítján hundruð áttatíu og þrjú gefa það mjög skýrt til kynna hvernig hvernig er þetta mælt það sem er mælt er ólífrænt kolefni er mælt og þannig getum við séð

er að breytast og einnig aðrir þættir sem við höfum áhyggjur af hvað varðar áhrif á lífríkið til dæmis

sjávar akkúrat áður en lengra er haldið skulum við heyra viðtal við

sem hefur líka rannsakað súrnun sjávar á undanförnum árum hún kom hingað á vegum Hafrannsóknarstofnunar og Náttúruverndarsamtaka Íslands á dögunum og ég spurði hana hvað væri að gerast í hafinu í kringum Ísland

gerast í hafinu í kringum Ísland

segir þarna að áhrifanna gæti enn þá meira í köldum sjó heldur en heitum sjó og við erum nú þegar farin að sjá merki um það hérna

við sjáum það í

segja lengra suður í hlýrri sjó þannig að hraði breytinganna er vissulega meiri í köldum sjó og

geturðu lýst fyrir mér í fáum orðum hvaða áhrif

á lífkerfið í í hafinu það eru í rauninni tvíþætt áhrif annars vegar er p h sjávarins að lækka sjórinn er að súrna það eitt og sér getur haft áhrif á ýmsar tegundir við vitum að p h eða sýrustig

mjög vel stjórnað ef það fer

sýrustigi í hafinu það eins getur haft áhrif á ferli hjá lífverum það sem við höfum meiri áhyggjur af er kalkmyndun í lífríki við erum að breyta

kolefnis í sjó það er það er súrnun sjávar og þannig mun í meiri vanda af því að það er ekki bara að horfa á lækkun p h heldur er líka erfiðara erfiðara fyrir þessi kalkmyndandi dýr og plöntur að mynda kalkið sitt ertu þá að tala um kóralla og skelfisk og svoleiðis já gott dæmi eru

og við erum með kóralrif við Ísland þótt við sjáum þau nú ekki á hverjum degi djúpt suður af landinu er mjög víða í lífríkinu því miður því þetta er eiginleiki sem er í ákveðinni hættu vegna súrnunar sjávar og þetta náttúrulega hefur áhrif þetta

inn í hjá öðrum tegundum

eins og fiskunum hjá þorski og ýsu og bara þessum

þú nefnir ýsu þá borðar ýsa mikið botndýr sem mynda kalk það eru litlar slöngustjörnur sem eru eins og litlir krossfiskar eða samlokur og svo framvegis einmitt þá höldum við að áhrif af súrnun sjávar gætu helst komið fram í gegnum fæðukeðjurnar komi endilega mjög skýrt fram

í gegnum lækkun á p h þá

orðið verri þegar kemur að fæðukeðjunum að fæðukeðjunum verði raskað í rauninni með súrnun sjávar og öðrum breytingum hvaða tegundir eru helst í hættu ég meina um hvort og hvernig nytjastofnarnir

og þá fiskarnir eru í hættu við vitum vísindasamfélagið fór ekki að rannsaka súrnun sjávar almennilega fyrr en upp úr aldamótum og það er fyrst núna sem það eru komnar mjög öflugar rannsóknir af stað og við höfum bara verið að rannsaka súrnun sjávar að það er ekki mjög mikil uppsöfnuð þekking má segja og gott

dæmi um það er að fyrstu IPCC skýrslunnar nefna varla súrnun sjávar það var ekki komið það er ekki fyrr en þessar mæliraðir og meðal annars frá Hafrannsóknastofnun sýna fram á að sjórinn er að súrna að vísindasamfélagið sjálft uppgötvar hversu mikið vandamál þetta er þannig að við vitum enn svo lítið og getum í raun ekkert sagt um áhrif á nytjastofna til dæmis þannig að við getum ekkert við vitum

hvort við missum frá okkur þorskinn mjög ólíklegt að hann bara hverfi út af súrnun sjávar en það er samt hætta á

að áhrif af lækkandi p h verði einhver á fiskana sjálfa það er möguleiki en algerlega ósannað enn og mikið af rannsóknum sem þarf þar hliðrun í fæðukeðjunni til dæmis vegna súrnunar sjávar að þá myndum við fara að sjá áhrif á

en nákvæmlega hvaða stofna og hvenær og hvernig við höfum í raun og veru ekki hugmynd um það í dag nei er vitað hversu hratt þessi þróun verður það hafa verið búin til líkön módel tölfræðileg líkön sem eru að sýna hvernig eða spá fyrir um framtíðarbreytingar og þau líkön eru að standa sig nokkuð

vel myndi ég segja og ég myndi segja að

þjónusta þessi líkön að hjálpa þeim að spá fyrir um

við vitum nokkurn veginn hvernig sum kerfi hafa verið að breytast það sem okkur vantar sérstaklega upplýsingar um til dæmis við höfum ekki hugmynd um hver staðan er hér við land náttúrulegur breytileiki við vitum ekki nógu mikið einu sinni um náttúrulegan breytileika í

í hafinu þegar kemur að sýrustigi og og kalkmettun sem gerir okkur mjög erfitt fyrir að spá fyrir um framtíðarbreytingar og hvað þá að spá fyrir um

lífríkið á þessum svæðum en þetta er þróun sem hefur

bein áhrif greinilega á bara efnahag okkar og

hvernig hafa stjórnvöld og bara eins og útgerðin brugðist við upplýsingum um súrnun sjávar útgerðin hefur sýnt mjög mikinn áhuga á að auka rannsóknir á þessum þessum breytingum og almennt á breytingum enda hafa þeir hag af því að vita hvernig þróunin verður til framtíðar bæði hlýnun og súrnun og svo allar breytingar sem hugsanlega geta orðið þannig að það er til að hægt sé að votta til dæmis fiskveiðar þannig að það er ákall eftir meiri upplýsingum getum við stöðvað þessa þróun já með því að draga úr losun getum við stöðvað þróunina og eins og Carol nefndi hér áðan þá þarf að gera það á svolítið dramatískan hátt

að draga mjög hratt úr losun á koldíoxíði og það er engin önnur leið til að stoppa súrnun sjávar og mun sýra sjóinn

við verðum bara að stöðva losun út í andrúmsloftið og jafnvel fara að hugsa meira

aðgerðir til að fjarlægja koldíoxíð úr andrúmsloftinu ertu bjartsýn á að það takist ég er bjartsýn á að við getum náð að takmarka alvarleika hvað hvað verður auðvitað munum við ekki algerlega ná að koma í veg fyrir allar neikvæðar breytingar vegna súrnunar eða hlýnunar eða loftlagsbreytinga almennt en hins vegar getum við

mjög mikið hversu alvarleg áhrifin geta orðið við verðum í raun og veru aðeins að draga úr akkúrat þetta krefst lífsstílsbreytinga og viðhorfsbreytinga væntanlega

og gott að sjá þegar eins og stjórnvöld núna hér eru í stefnumótun og voru gefa út aðgerðaáætlun í

það þarf að gera mjög vel til þess að við náum að draga úr þessum breytingum Hrönn Egilssdóttir takk fyrir komuna í Kastljós kastljós verður þá ekki lengra hjá okkur í kvöld